Me recuerda de quandu tengu vivíu en ciais grandis i los pitus delos cochis quasi qu'eran la sintonía corrienti qu'entrava pola ventana. Paquí nel puebru, si sentimus una bocina es porque alguién mos está a saludal porque mos conoci. Amus, qu'es normal, porque vivil enas ciais le hazi a unu de vivil con priessa i d'estal aginau i niervosu tol día, i craru, mucha genti pos pahi que assina s'acaluga un poquinu del aginaeru.